हिमालको हिउँ किम्हलके और पानीके प्राकृतिक मुहानसे निकरो भओ पानीको प्रवाहसे नदिया कहत हएँ । नदिया सुराधार अपनि गतिमे अन्तिम गन्तव्य समन्दरतक बहत हएँ । ऐसि नदियनमे तमान और छोटी छोटी नदिया, नाला फिर मिलतजात हएँ । नदियाको पानी जल यातायात, सिँचाइ, खानेपानीके ताहिँ मुख्य स्रोतके रूपमे प्रयोग होत हए । बडी बडी नदियामे बाँध बाँधके बिजुली फिर निकारत हएँ । नदिया सुराधार बहत पानीसे मानुष जीवन यात्रासे तुलना करत हएँ । जैसी नदिया तमान पहाडके पखामे ठक्कर खात निरन्तर बहत हए, उइसि मानुष जीवन अपने रङ्गमे चलतरहत हएँ । नदियक पानी पवित्र मानत हएँ । माघिके दिन नदियामे हँदात हएँ तओ मनकी इच्छा पुरी होतहए करके जनविश्वास हए । जहाँ आदमी स्नान, पूजा और ध्यान करत हएँ । नदियाकी पानीसे आदमी अपनो पाप धोतहएँ । अपनि शरीरके शान्त, शुद्ध और पवित्र बनात हएँ । नदियासे गंगा मैया फिर कहतहएँ ।